li ti'ej laaq' qaya' kaan pi tawarsab'al xa' kela' otz <hesitation> naj kirq'i'an qamin kaan chila' wuxu' qaya' kaan <hesitation> qatzaq rikunaal wuxu're qaya' kaan pi jun tawarsab'al la' xa' kela' qas <hesitation> qatijan chech q'iij, chech pajab'al q'iij katijan chiqaxa'l qachalaal <noise>